Ity azaky da deba aminay ao avao isan'andro ty, gne hofantrano arakaraky gn'hatsarany izy tragno carreau izy sa tragno vato izy sa akonan'izany da gne farane lafo eo amin'ny valo hesy eo eo zany e tena lafo da tena takatrin'olo ambanin'izay ray hesy e farane mora izay e efa tragno pitiky e ray hesy zany.